Θεώρω ότι μια άμεση εποικοινωνία του σχολείου τζ̆αι των κηδεμόνων των παιθκιών εν’ αρκετά ε… -εννά ’ναι αρκετά χρήσιμη τζ̆αι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Διότι έναν μωρόν μπορεί να πααίννει στο σχολείον με πάρα πολλύν άγχος που το σπίτιν, να περνά πάρα πολλές δυσκολίες τζ̆αι το σχολείον να μεν έχει ιδέαν. Οι δασκάλοι του να μεν ι-ξέρουν να το αντ… να αντιμετωπίσουν τούτον το μωρόν με τον σωστόν τρόπον ή με -να του παρέχουν την υποστήριξην που χρειάζεται. Τζ̆αι θεωρώ ότι αν υπάρχει επικοινωνία μεταξύν του σπιθκιού τζ̆αι του σχολείου τούντα πράματα μπόρουν να επιτευχθούν τζ̆αι μπόρουν να αποφευχθούν εννοείται πολλές συμπεριφορές οι οποίες εννά κάμουν την κατάσταση του μαθητή χειρόττερην.